JPS no huwirta kañnjun woni satelaiji ɗuuɗɗi to dow ngaɗa ka filaago duuniya, kañje lildata e location signal maaji yaago resiiva ngon ɗum bo to leidi, sey ɗum lisaafo, ɗum heɓta deydey toy ɗi ngoni, to ɗun yaaru ndu, ɗum heɓta koodinet maako.